نعم، قد تصبح الحياة أكثر تعقيدًا مع التقدم في العمر، فمع مرور الوقت نواجه تحديات جديدة مثل المسؤوليات العائلية والضغوط المهنية وصراعات الهوية، كما أن الخبرات التي نكتسبها قد تضيف لنا طبقات من التعقيد في العلاقات والقرارات، لكن في المقابل يؤدي التقدم إلى النضج في فهم أعمق الأمور.